Mihazakazaka no tiako kokoa satria iny mampihetsika kokoa ny vatana, mampavitrika no sady vetivety dia vita. Rraha mandeha an-tongotra dia ela kokoa ny fanaovana azy ka mora mankaleo.